شهر رمظان هو شهري المفظل استمتع فيه لأنه شهر العبادة والتقرب لله وأحب الأجواء الروحانية فيه، العائلة تجتمع بعد الأفطار والسحور، ويكون فيه جو من المحبة والمشاركة بعد أحب العادات والتقاليد اللي تصير مثل زكاة الفطر وتوزيع الطعام المحتاجين. رمضان يعطيني فرصة لأعيد تقييم نفسي واتحسن وهذا الشي يخليني أترقب الشهر بفارغ الصبر.